Fomba fanidinan'ny avion a, de avion a mandeha manidina aminà <hesitation> lagnitra ambon'ny lagnitra amin'ny habakabaka be izy mandeha manidina de izy misy môtera foagna mandeha mampiasa tsy maintsy misy motera zany mazava ho azy satria igny môtera igny afaka mampi- mampi- afaka magnodina ny alisy de miodigna ara-dalàna sara izy fa ra vao sisy môtera igny ka sagnatria an'zany tapaka agnelagnelany akany modoboka ambany izy tsy afaka magnidika kô za.